Tradisi ne sema ene ma ngale sorai, gatebe se balian ge, aa anggena sema ena ma ngale iya ge yo sabarang ua, anggena ge ena ma ngale iya ge ngone mansia ne ahu toma dunia matumoi dadi ua, dadi ngone fo se ma hajatan bolo mega ge musti ngone fo karo mansia la digali ngone na hajatan ge, tebe se mansia na hajatan me tege yali, ngone musti iya digali ona, digali tebe gahi ngamm, tebe tede tarpesa, aa anggena ena ma ngale iya ge so belajar ngone kalo ahu ge musti ngone fo maku digali, sema maku rasai. <noise>